Sa olõt väega pall'o muutunuq. Ku mi edimäst kõrda latsiaiah nägimiq sis sul joht olõ-õs sääntsit pikki habõnit ja karvatsit siiri ja pikki pulstõnuid hiusit, ja nii jämmet hellü ka es olõq. Noq olõt sa tävveste tõistsugumanõ. Ja edimädseq hambaq õnnõgi ommaq sul iks puudu, nigu tuukõrdki.